ña siatni kasi kuu ñaa-m tute ntavi xina ñaa na´a ntakontiura tyantiu ntutyi a tyo´ña tani ña sa´ñaa ni ntatukuntiu nii ña ku´a li ña tyantiu ntaa´kuli sa tani kuu sa ñaa-m sa ñaa ntatentiu sa´ña ntikontiu ña nùù yoso nta na kana nta na ntua isiali sa tyantiu lu takui kava nta´a ntiua sa´ña sa si´situndiua ra sa tani tyoo ntutyintiu sa´ña sa kusio ntiu´a sa tisontiu ka´ra sa´ña tyantiu ntee ñaa-m nte ni sa ntesia ni sasintiu sa tani kuura sa tyantiu lu ii´n tynatiu lu yá´a tyantiu minu ntayu tyantiu ña kua ña kee nùù ra sa´ña kuu yasira sa tanu kuu ra ñaa-m ntavantiu nte ntayuli nikonto ka´a ña ntutyika ni tyooña ra sa´ña vii vii sa ntakoyotu ntiura sa kava nuntiu nta kitimi ra tani sinu ni kiti ra sa´ña tava sa tyantiura nùù ko´o sia´si ntiu tyantiu ntutyi tyantiu sa´ña.